أختار إنه أكون الشخص الأكثر شهرة، لإن الشهرة الحين صارت مربحة، صارت مصدر رزج، صار الناس كثير يتنافسوا عليها <hesitation> الناس لجيت المحبة الناس، لجيت دعم الناس <hesitation> بالشهرة مو بالذكاء <hesitation> كمان أشوف الإنسان المشهور وصلها بذكاءه، عشان كذا بختار الشهرة.